زموږ په هېواد کې د نوي موټر بیه له نورو هېوادونو نه څه توپیر نه لري. بیا بیې په دې پورې هم تړلې دي چې کومې اضافي ښېګڼې لري. دغه راز مستعمل یا دوهم، دریم لاس موټرونه هم له نورو هېوادونو څخه چندان توپیر نه لري. خو د مستعملو موټرونو بیې په دې پورې اړه لري چې موټر څومره استعمال شوی.